أكتر حاجة مش تخليني أعرف أنام هي ال <hesitation> بكاء الطفل، <hesitation> إن طفل يبقى قاعد بيعيط جنبي أو إن فيه كلب مثلا عمال يهوهو وصوته عالي تحت، وكذلك برده في حد عمال يتكتك جنبي فلا مش هأعرف خالص.